Ehama me sele sei ke an-go managi keli angu kpo managi fai mu sou kpo do kumo, kemeye kpo fura kumor, keme kpo ba kumor bra ke sei ke fua kumor ene akpa bah mi bra, owei mein gefe ibah, kumu sei si kane ke fi yarin, kuro gbe kiyosoe sibei, keme kpo gbiri wa, keme kpo fuuu kiri ya doli doli manage yerin bra mo-bra lie yanh mena sai akpo bele-fa-ke mi but sar ame ke do, mie oh, keme ye ke furu mi oh keme ree, bai mi-yo, akpo kpo bofe, koro bai re sei sei, eme akpo ka-le ye ke, keme bamione, kanu sei an-go di ke yarin, wene-bu fere sei an-go di wane kuro fere kpo wane ka kumor, kuro fare wene fimi- yoi owa de belu tun, koro fe oya fimi fei-te bra. Ene-ya- nana owei ko izon keme an-go fole njibie-me so ye mie ye sei, an-go ke di mie, nuieme ka an-go bu mu-kumor izon fu ke kara fua mern ala vain ke vain ka me, reni bra la-a yor ke vain tain yo bie seimu pere-de so ene mie mene ye sen mie an-go pere kumor, mien fuo mene ye sei mien, ene kpo emi bra so, bede te yain nu timi wa-de bia fai frere fa-do, ena sei fa- mene ene nana owui fau-ka gei tuwa wereani bra, ba gba mene gberi kpo-fa, gbekpo ikpo gba, gba kiri mene, ene posi awun ke an-go di yerin owei- eyoro an-go ke di yarin, ane go di yarin atain sie, ke sei la koro doo